<noise> Mbô vetivety zao gn tantara nio da ny ady misy amin'i Rosianina sy ny Ukrainianina, zany hoe, tamin'i Russe sy Ukraine zany. <noise> Ny Ukraine n tena voamafy satria maro gn foto-drafitr'asa simba amindreo agn da maro avao gn'olo maty.